ס'איז זייער גוט צו האבן טראדיציע אינעם היינטיגן וועלט. ס'העלפט דיך קאנעקטן צום אמאל, און נאכגיין אלטע וועגן. און זיך אויפירן צומאל בעסער.